Calendar jirah calenders tunen won ishin inamaa kharkharthu yaani wonn birri hamtu yaani thaa akhii yaani tharea adhesa ghanna wonthan inamaa gargar basithi ishinen inamaa fahamishati hataa ghuyaa sikunen inamaa kharkharthiii dhub than inamaan Mal inin tareee illalu taree sunen ishin guyan wolin dhagariftii ghuyan week thammi adhes khami ghan khami dhub inaman sunnif akhan fedha